Esiam a wcdze ndzjmba afora a wcto nna mebedzi me nkwa nda nyinaa a, nna cno me yamu na cbetsim ma annhwj a, munntum nngya me nan na mbom atafer atafer dze a cyj djw dze, cno mebjpj kyjn cno koraa siantsir nye dj cwc mu dj esikyire wc mu dze naaso mobotum ama wcdze nduaba nduaba ayj a memmfa esikyire nnto mu.